भारत में शिक्षा प्राप्त करें बर कि विषय होथे जैसे आर्ट, कॉमर्स, जीव विज्ञान, विज्ञान, रसायन, गणित, भूगोल, अउ एग्रीकल्चर माने कृषि प्रायमरी अउ माध्यमिक में सभी विषयों को सयुंक्त रूप ले पढ़े के पढ़ेल फिर ग्यारवी ले कोई एक विषय पढ़े के रहेल अपन मर्जी कर आज कल कृषि बहुत चलत है छत्तीसगढ़ में देख ला।